Tik ep kirai ep roh ma ki wot ap mato mato tubun kirak matol sol. ape tamam tamam matol ki warai e tandit matol kanak matol sang to kekesel kating tik tarat lik ap masto kel asal, ap mato kinan ma larna a tata kirak kanak matol sang koim to kekeles ap matol bas inan kating ontik ti pukun lakman su matol bas wok tol tok kastam, ap mato kinan larna mato ki kes ma tingau mato ki ausai ning ep wang mato ki parai to rat apto kekeles numatol tingsup anlon ap mato ki ausai ma, mato ki ausai ep wang ning mato ausai ausai ausai larna ap mato ki manau, tata ki yon ma larna lar i ausai ep wang ning i yon larna ap mato ki manau ki warai matol amto bas gang tar to malum apto din pas dit arim matol ap mato ki gang ma mato ian to din pas ning Ap mato ki mainto din singapu dit to sinam dit na mato kin angan, mato angan mato angan rop tar mato gang ap mato ki parpar is salo onep wang ning ap mato tata ki ausai mato salo, i ausai matol i ausai matol inan inan larna ap katim ma milau ma onep ap ning namatol kes gau ap tata kirak yo amtol totol rarakai ma dato kel manau soima ta ap mato ki nama mato kirak matol manau larna mato kinan mato ki manau larna ap tata ki warai matol kanak amtol manau ma gata, ap mato parpar sou onep wang mainto beg kekeles numatoli larna ap, kirak ima ep ap na amtol manau gau na mato manau larna ap mato noslarna ap ning diki mermer arop tari diki mermeri ma mainto to ap to lon buibui, ap diki klinim akak tar ep ap ning ap di mermer aropi larna ap kai bar tan wan tor wan ap kai bun di kep to kum baran kumlot onep ia ning ap diki penpen to matan dit on diki penpen ep matan dit larna ap Di penpen ep matan dit larna ap diki mamai ap di kepto si ning di sumrai ting onti doti ting liman dit larna ap di kes tarma ap mato parpar sou anlon wang larna mato nos larna wuu epsa mida diki kes kes ma suna del nos ma surep ep wok kastam kel wot ma, ap na mato a diki nangnang sama matol ma mato ki wot larna katiga onep ap ning, mato ki kes kiom ma larna ap diki parai ning ep pakan tingan kabalan matol larna ap diki rak ep pakan na ngasin kai wasira ina amto kes tigau ap na mato ki kes tigau lara ap dit ki wot dit ki wot larna di parai pakan tingam tingan balam matol larna ap dit ki rak ep sa ma na amto kes larna diki parai ep pakan tar larna ap ditki rak mato ki nos larna ap kai tan bun tintin ning kai tan balan tel ap kai bar wan to kai yun dit ki siu rop Diki turot. Kirak amto ki wot tar gata misana datol toltolkastam ma ap mato ki kes larna ap di kep to to mis larna ap diki bas ma tiga an balam matol ap di sag ep di sang ep teten buai dit ap ep pok dit ap ep dinan parai ting an balam matol ina larna ap kirak, ina ep buai ngamtoli na amto wot suri, ap ina ep pok ngamtoli ap barangan ngamtoli li parai ning ep rat kaukau ma kaukau, ep rat pas, ep rat singapu, ep rat iam, parai ting an balam matol ma larna ap kirak amto ki wot tar gata ap ima na ep baran di sangi sur amtol ina, yoo diki parai tiga larna ap. di kep pas ep kabang dit larna ap diki palai kabang matol ma on di uti lon bon larna ap di pikir matol bot on, di pikir matol onep bon larna ap diki palai kabang matol tar larna ap diki rak ito kekeles ning amto parai tar amto mermer tar on timas kata amto kekem soi. ap diki takai matol kating onto ontik to rumai lik nunditi ning ap diki amermer mato di kemsoi soi to kekeles numatoli ning ap, diki amermer sou matol onto laplap durdur nunditi ap di dotdot tari sa to Pakan si ning ta on to susum matol, ap diki inan diki palai kabang tum apalarun matol onto mm tar, dip pen toh pak palarun matol ontoh tar larna ap didot ep laplap durdur larna ap di rak io amtoh inan amtoh kes tim, mato ki inan ma mato ki kes ma lama ap, mato ki nosoi mato ki sasai ma ep sa ep saksak. saksak libung. apdi nos tarma ap kai bar wan liklik di inan ma timot. Ka tigalarna ap di parai garamut nun diti, ap kai bar wan dit kes larna ap, kai bar wan dit kes larna ap kar bar diki tur larna ap diki saksak ma. diki saksak ma kanak kai bar bun diki sak kai wan liklik dit saksak larna ap kai fatrar ning dit ki gosgos ma. dit ki gosgos. gosgos. gosgos, ap dit gosgos ap kai gurar ning dit mermer sen ontoh bilas tingan pala puklun dit, ap toh rat sen na di mermer anmain, ap dit ki gosgos ma, dit ki gosgos. gosgos. gosgostar larna, mato sasai tar diat gosgos larna ap diki inan main ep rat boroi tongis larna ap toh girisin boroi sa. Anmain ep rat boroi larna dit parai, dit inan larna di parai ting an balam matol main ep pakan pirak, ep sa amto mon dom kon sasai amto angan ma, ape mato ki parai di parai tigau dit sen dit inan di kotkot ep boroi larna. ap niga mato sasai lik ep libung ning ap mato ki angan ma, na mato angan rop tar larna, mato angan rop tar ap diki warai ap mato ki angan rop tar larna ap diki warai amtoh kes sen bel inap amto gang tar, ap ki rah ma, ki rah reureu ma, ki rah pirim ma. Kamis ki sup tar ap ki molmol rah ma. ap matonos tar na ap kai nanat tarai alo dit ki inan timot ma in ep gosgos, kai nanat tarai on pidik dit ki inan timot larna ap dit ki gosgos. Kai bun liklik toh midel buh larna dit um ep kudu, um ep kudu larna ap kai nanat tarai ning dit ki gosgos ma. diat son gosgos. gosgos. gosgos. gosgos, gosgos tar larna ap mato ki sasai diat ma larna ap ki rah ma. Ki rah bong ma, ki reureu ma. Ki rah ma larna ap. Mato ki nuknuk ma matol borbor ma ta, ap bel mato tasim. Kanak diki diki sang tar ep rumai na matol borbor on, ap mato kinan ma mato ki borbor mat mato kisasai tarep. Kai nanat tarai dit ki gosgos rop tar larna ap diki rak bel amtol munmun amto kinan amto wot tar kata onep ngasin ep kastam amtol kesen larning sen ma into kekeles ning inap sen na ep wok kastom el rop amto kemsoisoi to mermer ning amto parai ting onto falinom tol, yoo mato ki kes sasai ep gosgos ning diki gosgos gosgos gosgos ap na ep gosgos ning irop larna ap ep tan bong ma to gosgos kai barwan dit kakawas mainto limbing nunditi kaka was ap dit ki gosgos onep bong ning ap mato ki angan masur tar ning mato ki gang tar ap mato ki kekeles tar salo ap diki rak bel tok munmun ma di kes sa ap di sasai gosgos sa ap mato ki kes mato sasai gosgos ma ap mato wot larna onep bung lim ra bung lim iakamis yo kinan apki bung lim roma ap kinan ki bong op mato sasai gosgos sen sasai ep. Lubung dit ning onep bob bong onep bong lim kating, nep pat arpot inep bong ning. Kating ep kirai kobot ma surep bong tangoro ma, bong tangoro ma. tangoro imape ep sarere ma. sarere ma ning, mato ki sasai, mato palas kobot larna ap, bel mato wok lik tok wok ma mato kes lik sa lama mato, bel salo mato sol salo, diki palai kabang tar matolning, mato rak matol borbor, ap di rak amtoh ki sang sou matol kasai lonep rumai, mato ki so kawas kasai lonep rumai larna ap mato ki borbor saisup, ap na sa na mato longrai ning ep kawung tim an piu, mato ki pirpirim sou katim an piu larna mato ki sasai gosgos alo, ap mato sasai gosgos, inap ki taim manglar rop ma larna ap, kakaruk ki ngek rop tar ap ki sasai kamis ki pus larna onep bung sarere ma ning, na ep kamis ki sasai larna, mato parai toh kekeles labong onep bung hat. bung lim ning mato parai tarining. mato parai sen onep, siat na diki rak del pikir matol del mato se matol inan ap del pikir matol Yio mato ki kes ma larna, diki diki ra dik mato ki sasai gosgos ma, gosgos kobot, ep sa ma ning, tombuan ki sirok kobotma. ep sarere kobot ma ning onep krismas, sande ep krismas ma, ma ep sarere ining, tombuan ki sirok kobot ma, kai bun tintin dit ki Mato kinan lama mato ki kes mato ki sasai ma ep onep sarere ma mato sasai sasai larna ep gosgos dit kai gosgos gosgos gosgos belsen imoroto gosgos kai bar wan ding dit ial sen ngasin iip gosgos ning bel dit angan wan wik gosgos rop tar ap diki wok ep tan banangan ma onep sarere ning wok ep tan banangan ralna ap kai lakma rop ning ting ap ting ap dat kaptur larna ap diki kes kiom ma mato ki wok banangan ma di koti tik ep bon iruru bonot pisir iwon ep boroi onep sarere ning itik ep bomot pisir iwon ep boroi ning diki kotkotima ap mato ki angan ma onep akamis onnep sarere ning awarai mato angan angan angan angan tar mato ki masur ap ep barangan niga sen ap namato angan rop ralna mato gang bel mato gang ep malum mato gang ep polon tamas, lamas ring di kawas tari ap diki parai tari tiga suna matol gang on ap bel mato gosgos liman matol onep malum mato gosgos nalum lik limam matol onep bon.